﻿اللغات الأم نتاع <hesitation> أهلي سواء والديا و لا جدودي، هي الدارجة الجزائرية. لأنهم كانو ك- كلهم أصلهم منا من الجزائر.